ku illimu ku illimu tomon mijiba ta attu minda attu ibanii "shira" shara pellew minu ma iko shira pellew "tir" "tir" tiɓalani inyi, <hesitation> inyiyo shurani mayiko shuran nkumun tomon shurani mayiko kiji aminji acho illin, dun iili yikeni tomon mayiko ko warko ii iili cinaju mayiko ta iya miru ta kabani kai cackar waco gwandum moh gwandum tomon, mayiko wa diguniii minani ti gwandum "ma" ma digkon minani ti gwangum mayiko dungu nah anomo furoh mongoro ma furoh ii kwakwa, kama ii funduro wucina fundi wulinah ma ii ɓocra kuka kamma ɓacra fuge kaf yiji mayiko wantuyi da atu pilli nin ii ni mu sharattu diyan ti gwandum mushi dijin ti gwandumi kenan.